ما أعتقد إنى راح أختار لا الرياضة ولا الموسيقى، لانه ما بفهم لا بهذى ولا بهذى، يعنى يمكن الرياضة شوى أميل لإلها لكن الموسيقى مرة بعيدة عنها، مرة ما بفهم فيها اى شى، صعبة عليا لكن الرياضة يمكن شوية كرة قدم، شوية طايرة، هكدا الشغلات، لكن ما بختار اشى فيهم.